Valo ñy isany ñy biby fa nanañako :-ñ'akoho, ñy koso, ñ'aosy, ñ'aondry, misy koa ñ'alika, ñy piso, ñy voritsiloza, ñy giso, rezay ñy voroñy biby no fa nanañako.